Oli babé upu miin nak gukaanmé gubéét, mafoos nak guŋorul, étuhur, usiit, mujiit, uléñun, gugool do nak guŋa mé gujéék buléét ufaak gubét do, gubét do gukéék géé gubagéén do gulé gagu jaraam guling.